الحيوانات المفترسة و الحيوانات الخطيرة و المضررة ذي الدبايب ، دي اي زول بخاف منها لكن في حيوانات تانية ما خطيرة لكن بتخوف ذي الضب و الفار زي ديل يعني